انتي ياختي جيرانكم دي مالم؟ انت عارفه قاعدين يقولو شنو؟ كل يوم طلعين ليهم بقصة شكل شي الحلة مسكونا وشي الجيران مجانين وشي ناس بتاعين مشاكل كرهونا والله دايرين يطفشونا من الحلة دي ولا شنو؟